ia za man̈ana lamba tiako sikin̈iny manôkan̈a karàha ôhatra oe kazaka àby ren̈y, sôrty, kômby sôrty <noise> man̈ano salovan̈a kà za fôtiny amy tan̈y misy zahay bôka mafan̈a de mila raha man̈itsin̈itsy fo an-ten̈a de <hesitation> za kà tia man̈ano aniren̈y rôby bretely àby ren̈y, ren̈y tiako ren̈y.